Fampihenana sira amina raha hanina dia miankina amin'ny fahasalaman-tegna fô, raha salama arô ny tegna ka ino marô nia-ny agnena sira hohanina fa raha mampatanjaka arô sira, fa raha ohatra kosa misy sy fahasalama amy tegna dia sara ahenkegna misy sira dia miankina amin'ny toe-batagnan-tegna zany hampihegna na ha normal ny sira tokony hohanin-tegna